Au hi baca Alkitab. Ndo-ndo fain ia so na au baca Alkitab. Tale'e de au hi baca Alkitab ia? Te lasik ka lafada lae susula sodak ndia. De baca fo natudu fe ita eno sodak ma nanggenggenge ita salah singon.